Magnova fandrahoan-tsaka- fandrahoan-kanina arô raha ohatra ka fampiasana sira vatraka, raha ohatra anao efa zatra mampiasa sira vovony, ndraindray manko a diso fatra izany le sira vatraka fa ela be izy vao maha dia a- magnampy foagna anao dia farany lasa masin-doatra i raha hohaninao avy akeo.